स्नैक्स बनाए बर हमके सबसे पहले ये देखना पढ़ी की हमके कौन सा स्नैक्स बनाना है। मीठा, नामकिन, प्रोटीन, या फाइबर युक्त है। देखे के बाद सामग्री ल इक्कठा करना पड़ी। जैसे बादाम वाला स्नैक्स, पनीर वाला स्नैक्स, फल वाला स्नैक्स, या दही वाला स्नैक्स।